Миз барои ман макони кор, эҷод ва ташаббус аст. Дар он ман менависам, меомӯзам ва нақша мекашам. Боре мизе доштам, ки рӯяш пур аз китоб ва орзуҳо буд. Он ҳамчун рамзи заҳмат ва пешрафт ба ман боқӣ мондааст. Миз ин гӯшаи фаъолият ва созандагии ман аст.